जो कालिन भी हो तेतुकामे अपदे भाषा मुझ धौड़ बोलु। तेटका ये काम हो कि निगले बोटनोक और भयेरेक आगे पड़े भोटनोक आम्हे भौड़ो का इस्तेमाल क्रु।